Ny fomba mahomby hamafana vovoka amin'ny fanaka zao a: ohatra hoe maka lamba maina tsara de fafafafana le vovoka, raha ohatra moa hoe mety tsy mahazaka an'iny vovoka iny a de maka lamba mandomando, lemana zany le chiffon iny, de fafana amin'iny le fanaka maloto.